هذيك العائلة انتاع الطيور القاتو روحها في افريقيا بدل اروبا، و مقدرتش تتأقلم مع ظروف افريقيا وعاودت رجعت الى اوروبا.